צו מאכן א געזונטע מינע פיצא קען מען מאכן אז אנשטאטס די ברויט זאל מען לייגן מ'מאכט אייער שפייז מ'מישט צוזאם <hesitation> און מ'לייגט אריין אין די אייער שפייז <hesitation> לייגט מען אריין טשיז מיט <hesitation> מיט סאוער קריעם, מ'מישט עס צוזאם, מ'מאכט אזוי די אייער שפייז און אויף דעם לייגט מען ארויף די פיצא סאוס און די טשיז.